Cepí ni rdiib robeñ nac buen nac ne rsia lai beñ rbe ne rate cos ni scha shan lai beñ yët ni rau beñ rian shan lai beñ pues rdiib beñ robeñ choon bes este bishí rdi beñ den chic rdiibeñ ten nac chu bshuk ro beñ nac ri ga ra lai beñ ten soob ra lai beñ dip- dip nac este <hesitation> bal di beñ kiib ne pues shuuch rieñ lai beñ sha coob yët lla na dee riib beñ pues buen nac cepí par rsiane lai beñ na cashí sheta cepí porque stal beñ sheta num bene lla naru va numbera beñ ra te beñ ba num bene na rate ra biñi beche na va rdiid róne ca- cashi sheta rdiib ró ra beñ porque sheta numbera beñ chic ruía shan lai ra beñ per sha cos llias ra coob pues chic rr- rra la lai rabeñ bri stal ra bengol na conda lai ne porque sheta bdiib bne sheta gob da rabanga laine na shilac ra banga rúia este sheta nu laine lla na ruía stal ra beñ ni na ra biñi ni nu na sac sac sa na re na sac sac laia pues cheutis sua a porque rdiip roa cashi sheta rdiid ro rabeñ pues rra lai rabeñ rdiki Vay na nu cepí na rsi beñ cepí sheta sa sene huiste mer tis sene per casi beñ ne na ruñ beñ te fuers riö cepí beñ na porque lu buen nac ne par robeñ ten calla siit lai beñ nac gac- gac shu lai beñ nac gac ne kia bël lai beñ rni beñ den nac chu bshuk robeñ nac rate ruñ ne este buen lai beñ ni ca ne na pues ruñ beñ te fuers riö cepíbeñ na na ni cheben lo ra beñ rsia lai beñ lats che beñ den llä lai beñ pues run sa rashi cobr teu sheta sa hues te di meretis ruñ rashi cobr per hui na ba rum beñ gaan ri beñ ba loste cayac nane cayisiob ne cayac ne nune siit bël nune pues sebeñ ro ra banga ten rsia ra banga lai beñ este pues rca ra ban ga te melie melie beche per riä lai beñ cheu lla ra banga rni lo beñ pues chon diib ro beñ te bishí ten nac chu este bshuk robeñ nac ru gac lai beñ.